Ae awawan amara hunɗe bo he'a, alatta nii adon mari yakini kuje himɓe maɓɓa naima gete ko'a marimai hajjun'on amari anaftira be mai no hanii yahan latta ayiɗa koɗumi ko amari he'ema